තාක්ෂණයෙන් ඉවත්ව කාලය ගත කිරීම සහ <hesitation> ඩිජිටල් ලෝකයෙන් විසන්ධි වීම කියන එක වැදගත්ද කියන එකට <hesitation> මට ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නෙ <hesitation> ඇත්තටම ඒක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් කියන එක. මොකද <hesitation> ඇත්තටම බැලුවොත් <hesitation> දැන් ගොඩක් දෙනා <hesitation> තාක්ෂණයට ඇබ්බැහි වෙලා තිබෙනවා. අපිට තාක්ෂණයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබෙන බව ඇත්ත. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් යහපත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ කුසලතා දියුණු කරගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම <hesitation> අපේ අපිට ලැබෙන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේම <hesitation> අපි ඒකට ඇබ්බැහි වීම තුළ <hesitation> අපිට <hesitation> අපේ නිදහස <hesitation> ඒ වගේම අපගේ මානසික සම්බන්ධතා <hesitation> අපේ <hesitation> මිනිසුන් සමඟ අපේ තියෙන සම්බන්ධතා අවම වෙන්න ඒක ලොකු හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මනුෂ්‍යයෙකුට ඇත්තටම <hesitation> මේ තාක්ෂණය කියන එකෙන් ටිකක් ඈත්වෙලා ඉන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම ඔය <hesitation> ෆේස්බුක් වගේ ඒවට <hesitation> අපි නිතරම යනවා එනවා නම් <hesitation> අපේ මනස විවිධාකාර දේවල් වලින් පිරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ඒ වලින් ටිකක් ඈත් වෙලා අධ්‍යාත්මික දේකට හිත යොමු කරන්න <hesitation> අපේ මනස හොඳින් පවත්ව ගන්න පුළුවන්.